Wala mo foti virga ko jaumiraawo wadi, bannin wonata har abada. no goddo habdiri pat fotai wailita ko jaumiraawo mako vindi dow mako.